eru meðal þess sem ber fyrir augu gesta í listasal Mosfellsbæjar um þessar mundir en þar opna listamennirnir Guðni Gunnarsson og Ingi Rafn Steinarsson nýja sýningu undir titlinum ný verk þetta eru verk sem eru tengd því sem ég hef verið að fást við gegnum myndlistina fagurfræði þekkingar eða einhvers konar nálgun á því og hérna það hefur verið útgangspunktur

sem sagt klippimyndir sem ég hef verið að vinna síðastliðin tvö ár

svolítið organískt beisiklí bara klippa út og leyfa hlutunum að liggja svolítið stundum er það þannig að myndirnar

fæðast bara á klukkutíma eitthvað svoleiðis en svo eru aðrar sem þurfa kannski að liggja í mánuð hefur fengist við ólíka miðla eða ólík efni í þinni myndlist í gegnum tíðina ertu að komast að einhverri niðurstöðu með þessari efnisnotkun eða er þetta bara

ástæðan fyrir því að ég fór að

mínar miklu skemmtilegri og betri

þannig að þá fór ég bara að teikna og já er búinn að vera að því í nokkur ár manni finnst svolítil kómík

í sumum þessara verka er það ásetningur eða ekki já ég er svolítið inspíreraður af myndasögum líka sko þannig að það er alveg rétt athugað

fram yfir aðrar gerðir myndlistar það er bara mjög skemmtilegur miðill hann býður upp á það að þú getur unnið hlutina hratt en svo er bara í daglega lífinu þegar maður er myndlistarmaður er maður alltaf að reka augun í hluti sko bara í umhverfinu og þá í raun og veru geturðu gert það sama með því að fletta blöðum þú rekur augun í eitthvað form eða lit eða eitthvað þannig klippir það út og leggur í einhvern banka verður til einhver galdur vonandi fann lík karlmanns við bryggju í Neskaupsstað í morgun þegar verið var að athuga skemmdir á bryggjunni tilviljun virðist hafa ráðið því að líkið fannst hér um ellefu leytið í morgun sem næst verður komist hefur lögreglan aldrei áður haft undir höndum þekkjanlegt lík sem enginn veit

hver er og enginn saknar þetta eru

er eitt alræmdasta sakamál síðari ára á Íslandi og teygði anga sína alla leið til Litáen um það fjallar bíómyndin undir halastjörnu sem verður frumsýnd á föstudag

gerist tvö þúsund og fjögur þá verður þetta þetta stærsta

sem ég hafði finnst lík sundurskorið í höfninni á Neskaupstað það er enginn sem saknar neins og enginn týndur síðan fer þessi atburðarás af stað og þá hugsa ég með mér að það væri áhugavert að gera heimildarmynd um þetta mig langaði að skoða hver er þessi fíkniefnaheimur og hvernig kemst á svona vondan stað að þú endar í teppi á hafsbotni

í höfninni á Neskaupstað ég hitti enn af þessum aðilum í viðtali á Stöð

annar af íslensku strákunum situr með okkur hann hafi ekkert vitað af þessu og ekki vitað að þessir menn væru svona vondir ég sit og

hann talaði mikið lygina

þú býrð þér til eigin sannleika og trúa honum þetta verður svona trúarstef í þessu máli

þetta sat svolítið í mér er ekki að fara að bíða eftir löggunni sko flöturinn er þessi mannlegi flötur þetta eru strákar sem eiga sínar fjölskyldur og eru tilfinningaverur og og ég upplifði strax

að það ætlaði sér enginn að vera morðingi í þessu máli það er atburðarás sem fer af stað sem þeir ráða ekki við og það eru allar röngu

ákvarðanirnar teknar sem endar með þessum afleiðingum síðan er það þetta hvernig þú býrð til eigin sannleika og

réttlætir það fyrir sjálfum

þetta ekkert hann er eins og ólétt

ég ætla ekki að láta ræna mig og af hverju vil ég segja þessa sögu ég vil bara vekja athygli á þessari veröld sem þessir drengir búa í og við þetta er alltaf sett þannig fram í í vandræðum heima hjá sér

alltaf að leita að brjálæðingum sem eru vondir og og geðsjúkir þú snýrð þessu aðeins við hversu seinheppinn geturðu verið þú lokast inn í þessari veröld þú heldur eins langt í henni og þú getur

benda á þennan heim að hann sé til

festast inni í honum þegar þú ert kominn inn í hann